Ñaande taƴu kooƴol mun ko hakinii, hebbinde bottaari mun e fanɗinde hiraande muuɗun. Sabi so a ƴeewii non woni no dokotoro en ciforii e ley sifaaji muuɗun fay banngal cellal. <hesitation> Koo neɗɗo terɗe muuɗun ɗee mboowi du hono so tawii hebbinde hiraande muuɗun fanɗina taƴi kooƴol mun. Ɗun duu aɗa waawi wadde.